हिंदू धर्म म ए जो काला रंग होल ए ह। अशुभ माना जआते आऊ पूजा म काला कपड़ा नि पहनना चाही काबर की अशुभ माना जाते। आऊ ऐसे देखा जाए त कारिया रंग भी जचते अगर कपड़ा में हो त।